Äjtyät yä'ki ijtutät, yä'ki hay vece äjtyät pobretät, idiay de lo de lo ijtuptä yä'ki nasakopak'käsi todo todo todo por obra de dios, somos y somos parejo, igualta'mtä äjtya'mtä nasakopak'käsi, na mas que ijtu wenepä'i ijtyaju kyoyoja y hay vece pues kyoyojapi'k se est tzyäjkyajpa mas wyit wyit quee ijtyaj mas bien, y äjtyä pobrepä' ijtutä mas menos bajo de de recurso, pues ntatä mpo'yanhäyajpa jetij kyoyoja, ijtyajumä jetä se sienten mas mas grande y äjtyä myenos kojtyajpatä, hay vece äjtyä kyenyajpatä que otonhpatä ote'ojmä, jiktyi tzyama tzya'manhko'yajpatä que mau persona bajotät, ntatä igual como jet'tya'p, pero como jetij ijtyaj mas koyoja este jyamyajpa wyit que mas son mas gente grande.